<hesitation> Tombontsoa amina hagniny leha hoagnina manta regny zao a <hesitation> izy i le hoagniny manta igny zao mbola ampy tsara le otrik'aigny agnatiny akao <hesitation> zegny hoe <hesitation> e- agnisan'ny hoe azahoagnao hery be zegny igny fa le voka-dratsignajy ndraiky e <hesitation> le izy hoagnina manta igny e possible hoe misy microbe aminajy akao e de tsy maty de lasa tafiaraka hoagninao aminajy akao de possible ankarary agnao.